<noise> Ny <hesitation> famariparitagna <noise> ny fitaovagna fôtotro hita amin'ny fiara <noise> vôlohany alaoha ny fiara tokony ahitagna <hesitation> moteur, <noise> ao agnatin'ny moteur a ahitagna raha maromaro koa mandaiha ohatra hoe amin'ny alalan'ny essence na gasoil izy, ahitagna koa ny <hesitation> laroàny zay mampandaiha azy, ahitagna koa izy ny <hesitation> carosserie zay <hesitation> miaro <hesitation> ny sisiny, ahitagna <hesitation> sezy zay ipitrahagna, volan zay amiliagna azy, ny frein ay agnajanonagna azy, ny accélerateur zay <hesitation> mampandaiha azy, ny ambraillage koa izay <hesitation> itsanjeragna an'ile <hesitation> na <hesitation> i-fandrindragna le <hesitation> hafenganam-pandaihanazigny.